Ya'a nda nwiko santu xeni nu yeen nu yara xa ndaya xa mayor domo nda x nkida xa nwiko nni nwinu ngostu nda nkida este nwiko nku npasku, nda nsanturia, nda nsoldado nda nxin konuxa, ncafe, ndaxin konuxa ityi, nxin mayor domo mayor domo este nki kika nkawayi te nda nkoniña paseu nxu npasku xa nwiko xa ndu nkasanu niku santu nino nnu santu este nxo nwiko yawa xa npasku nxaku nyoo nmarzu, nabril, nyada ndu nkasanu santu nxu nda este iyo compromiso nkaku mayordomo.